salata kosika kosi kachika adlikane, owolin kailka guta digidta fa idainame, fille dessi kon fa idainame, khyar kon fa idainame, jirjir kon fa idainame, zait terek kon ha fog idirr teaname, tarin batoni, firgina jibna ha idainame, firgina dakwak fa idainame, limun goni, shetta dessi kon, noroda kir searja idrosa sahan daweak iskirokani kosin kachi faga.